أقدم هواياتي هي القراءة, بدأت أمارسها منذ صغر سني, وعندما كنت أستعير الكتب من المكتبة المدرسية, كنت أحب اكتشاف عوالم جديدة من خلال القصص, وهذا أثر علي بشكل كبير, وعلى شغفي بالمعرفة والتعلم, وكمانهناك هوايات أخرى, بس هذه هي أقدم هواياتي.